Tegna manampy kangoroa amy fivelomagny any Aostr- any Aostralia ankagny le tongotron'azy matanjaka be igny satria haintsika fa ny kangoroa tsy mandeha karana, <hesitation> izy misy tongotro aroa fa tsy mandeha fa misaotisaoty fognany de le tongony matanjaka be igny afaka mahazo appui tsara izy misaoty tsara de mahatody lavitra tsara.